Bueno ya chir pues ioo ma koo siempre, ma koo unp vala xaa iniir chir vala xaa iniir, jaa in momento sa este nuu finn sa este saa kala tu voainii kaaniii pues tu, tu este ma kuni voia xaa siempre sa sa este chir masa kasuku'i, chir voia xaa kasukui penora'iii, despues la ja in tiempo sa, sa, sa tua kasuku vaii te pos yua kua tuani chir kunp saa ja xaa iniir senaii.